Waaw yàpp moom boo raxasee bam set, nga def ko si suñeer bi, def sa, sànni sa xorom tuuti, nga muusal ko bam wow, soo ko teggee mem bu demul ci firig bi, mun naa ay fan yaaŋ ko taaj; mun naa am ñetti fan, ñeenti fan yaaŋ ko teg. Ndegam muusal nga ko bam ñor ba dara desatut, yàpp wu baax moom daf dee am diw. Boo ko musalee ba dara desul ndox bi jeex an du gaaw a yàqu. Boo ko defee si firig bi tam mun na faa yàgg, du yàqu. Musalee bam baax nga teg noonu, kubéer gi day siit ci kawam. Waaye soo ko muusalee bam wow, dindi kubéer gi ba ngalaw mun na faa duggu tuuti. Mu ham ngelaw nga teg ko bam sedd, nga yakk ko, def ko si bool bu wow. Wut sa morso bu hoyof nga muur ko. Boobu moom mun na faa ham sax semaine du yàqu. Boo ko dee def si bant daŋ koy bënn, soo ko muusal, defee si bant bi ba pare muusal ko bam wow nga def ko si bant bi takk ko. Tàngoori waan bi daf koy laal. Day gën a wow rekk waaye du mus a, du gaaw a yàqu. Sooy dem bay toggu ay maafeek yooyu nga génnee nga def si day yàgg.